Monsieur le kaomisera io azafady? Za i misy raha hitako ato somary mampiahiahy za sao de mbô afaka verifiena hely, tômôbin'ny ôlo taminay tany nisy ôlo nangal- very de hitako de za agnantso anà sao de mbô i zany, de mbô azafady mbô atavo koran- atavo en- i- inconnu rahabenaha to, tany misy azy <hesitation> Ambohipo farifary an'ny CEG.